اذا في أسبوع كامل فاضي مفهوش أي حاجة هحاول إني أحقق تارجت فيه أشوف هدف معين أو أشوف حاجة معينة أنا عايزه أحققها وهبدأ اعملها ممكن إني <hesitation> أتمشى كل يوم أتريض كل يوم أحاول إني آكل أكل صحي وأعمل أكل صحي لنفسي وأتعود خلال الأسبوع ده اني العادتين دول أتعلمهم علشان أستمر عليهم طول السنة